Hety, hety, e ciseau e ciseau mein, fampiasagny an'azy io zany ha maro ka, misy amign'olo io mampiasa an'azy ame mpanzaitry zao da tena mila an'io, gne mpianatry zaza madiniky io andakilasy any magnano découpage, izy zany vy roy, mifampi- mifanipaky indreo roy sady maragnitry, da igny gn'agnapahagny e raha afaky magnapaky <hesitation> gazon avao koa io gn'anin'olo andafy agny tapahy ame ciseau fa izy ciseau zakabe, zay.